Ty voankazo miaraky amy legume tsy hain'olo loatry aloha, le ampahihiziko androzy matetiky: ataotsika hoe framboise, fraise, rotsy. De misy kea, misy koa leguma koa, misy beteravy zao tsy de maro mahay, poirot!